Hozirgi kunda bolalar asosiy vaqtini texnologiyalar bilan o'tkazishmoqda. Avvalambor sportga yaqinlashtirish uchun ularni texnologiyalardan uzoqlashtirish va eng o'zalari qiziqqan sport turiga yo'naltirish lozim va asosan ularning qiziqishlariga e'tibor berib, shu sportga berish lozim.